دا بھاز بھلو ہیت سے کہ اگر بندغ دا گڑائے یلہ کے کہ بھئی دا گڑاک دا ہیتاک انتئے دہنو دا گڑا ایڑا انتکہ مچٹ جتا خننگک اور امر کہ بندغاک پارہ اوہن گڑاک ہر جاگہ غا انتئے اسہ وڑ افس۔ دا ہندنو اسہ ہیت سے کہ اگر دادے بندغ اِلا تو ہچس کننگ کپک۔ ای ہرا ٹائماکہ خواناٹہ کتاباتے ٹی تاریخ نا ہنوکا وخت نا ہیتاتے تو ولدا واپس ظاہرے ہر بندغ لکھانے تو تینا اسہ وڑسیٹ لکھانے گڑاس ہندنو اریر کہ خنانو لکھانو گڑاس ہندنو اریر کہ ارفینو لکھانو گڑاس ہندنو اریر کہ جاگہ سے آ خوانانو لکھانو اور گڑاس دافتا اِرٹ ئے اوار کرینو گڑاس مُسٹ ئے اوار کرینو گڑاس مچٹ خوانانو گڑاس بھاز خوانانو ولے ہرا ٹائما ای تینا دھرتی ئے ہرا ٹائما ہناٹہ ہُراٹہ ڈغارے ہُراٹہ مَش تے ہُراٹہ پدا زیہا لگاٹہ ہُراٹہ یا ہراڑے کہ کھونڈ ئس اسکہ ہراڑے کہ گڑاس نوشتہ اسکہ یا ہندنو گڑاس کہ ہرا جوڑ کریسرخلکُسر خلتے پرغاسر اسہ وڑ ئسیٹ جوانو جوڑ کریسر تو دا کل کنا دا اسہ ہیتس شاغارہ اُست ٹی کہ انتئے دا اوہن افس کہ امر لکھنگانو تو دا بھاز ہُرے نا ہیت سے اگر ای مچٹ مچٹ بھی پاو نمے تو بیستُ پنچ سال مُست ئنا ہیت سے کہ ہرا ٹائما ای اولیکو وار پروڈیوسر مسُٹ تو کنا دا اُست ٹی بس کہ دا گڑاتے پٹوئی اے ہُروئی اے اور داڑے اسہ نمے جوانو مزہ نا ہیتس پاو کہ دافتے ہراٹائماکہ ای پٹاٹہ اسہ جاگہ سے آ ایلو جاگہ غادافتا زیہا ای پروگرام بھی کریٹہ ریڈیو نا زیہا تاکہ کنے داخس ٹائم ملہِ وخت ملہِ کنے اور اوڑتون اواراوار کنا کاریم بھی مرسا کے اور کنا ولدانا داکہ اسہ ملاسی ئسے کہ پٹیو ہُرو کہ بھلا ہیت اور جواننگا اور اصلا ہیت ہراڑے کہ داد بھی خننگہ۔ تو دا ای پاو کہ ہموہی جذبہ اسکہ کہ ہرا کنے اینو دا حد اسکا ہیس کہ ای پٹیو۔ اورخدا چاہک کہ دہنو ہچو خیال ئس الوکہ بھئی داڑان کنے پین فائدہ ئس ملے پین ہندنو گڑاس ملے یا کسس کنا تعریف ئے کےاسُل دہنو ہچو کاٹمان ہیتس ہی الوکہ اگر اسکہ بھی تو کل آن بھلا او ہندا اسکہ کہ اللہ کے کہ نوا ہراکہ دا گڑاک ہنتس پارہ خلس پائک بئے ئس پائک بُوچ ئس پائک مش پائک بُھٹ ئس پائک یا کہ جاگہ سے آ کُلو ئس پیشتمک ہمو کُلو پائک اگہ کُلو آ گڑاس جوڑ کروکو گڑاس رنگس خلوکے دا انت پائک ایہا تہ دا جاگہ سے آ انتکہ اُشکنے جاگہ سے آ انتکہ ہُولن اے جاگہ سے آ دادے ہنداخس جوان بروی کرینو کہ داٹی اسہ چُھنکو خَلس بھی افک بِتغ نا پشس بھی افک ایٹی تہ جاگہ جاگہ ہُرک داٹی خل اور بتغ بھی بھازے تو دا کل گڑاک باقاعدہ نے پاریرہ کہ نی ہُرک دا اور ایٹی انت ہخس اسٹ ایلو آن دا جتا اریر یا اخس اسٹ ایلوتون برابر خننگرہ۔ تو اسٹ تو ہیت دا اسکہ ارٹمیکو دادے کہ ننا اسل بھاز خڑکا ڈھراکیل اے ڈھراکیل بھاز بھلو مش سے ہراننا پورا کہ ضلع ارے دانا کہ ارے کلان بڑزنگا مش ہندادے وخت وخت دانا زیہا برف کیک۔ کنے پاریرہ بھئی دانا زیہا اسہ کھونڈ سے دادے پارہ لاہوت نا کھونڈ اور دا لاہوت نا کھونڈا ہخس پاس بھی کم سے کم او پاریر کہ ہشت نہہ جاگہ غا ہندنو لکھ اریر گڑاس لکھوک اریر اسہ بالکل بڑزا جاگہ سےہراڑےکہ بندغاک دہن زو اِننگ کپسہ اور ہراکہ بھاز سگھڑا چاہوکا بندغاکو ہموفتا بھی منٹ ئس اِننگ کیک نہ تو ایلوفک کہ ارے اگر کار تو لوشت کیرہ تمرہ شیف تمار تو ہندنو بھلو کھائی سے اور اودے پارہ چیدہ والا چونگ ہرا جاگہ غا کہ کارہ گڑا ہموڑے بھاز بھلو انتس ارے۔ خیر ای اوکان مُست ہناسٹ ڈھراکیل آ اسہ وارس لیکن او ہمو وخت اسکہ کہ ہرا ٹائما کنتو دہنو گڑا الوکہ کہ ای ہموفتا فوٹو ئے ہلیو۔ تو اوکا پد ولدا کنا عزیزاک دوستاک ہنسا کریر دا فتے پاریٹ کہ بھئی نم دا فوٹو تےہلبوہتبوہیسرتاتواوڈھراکیل نااو پاریر کہ بھئی لاہوت والا کہ کھونڈے اودے اینو اسکان کس ایسر کتنے دانا مون ٹی دا گڑاک اریر۔ ہراٹائما کہ دافتے ہلکٹ اوکا پد پٹ ءَ پول ئے شروع کریٹ ظاہرے اینو پھگہ ہراکہ سائنس اے دا بھاز مونا ہنانے انسان نا رابطہ غاک بھاز مُستی ہنانو توای پٹاٹ ہُراٹ کہ دہنو پین لکھوکو گڑا ہراڑے ارےتو اور ای دا چاہسٹ کہ بھئی دا ہراکہ ای ہیتاکو دا دنیا نا کہ ارے اولیکو ہرا پٹار ہُرار او پارہ کہ براہمی اے ولدا خُشتی اے ولدا دیوناگری اے داک دا زبان ٹی کس اسرکہ دا اولیکو وار لکھارہ پدا ولدانا کنے اسہ کتابس ملا فن تحریر کی تاریخ دا کہ ارے انجمن تحریک اردو علی گڑھ آن دا کتاب پیشتماسس ہمو جاگہ نا بندغس ہی لکھاسس تہ تو داٹی ہرا ٹائماکہ ای پٹاٹ ہُراٹ دا ٹی ہرا گڑاک کہ ننتو اُراٹی اسر کنے جوانے کہ ای چُھنک اسٹکہ ننا بیرُم آ اسہ کھونٹس شیفا اسکہ لچغ نا خانہ جوڑ کریسُر پدا ولدا دا کھونٹ اسکہ ہندا خانہ غاتا تہٹی نن تینا پیٹی ٹی تخا پیٹی تے تخانہ اور پدا ولدا کھونٹے شاغانہ دافتے ڈھکانہ اوکا پد بڑزائی کہ ارے لیپاتے گڑا سرایارہ دا ہندن کہ بامب اسکا دا لیپاک ہنارہ۔ تو ہمو کھونٹے ہراٹائماکہ خناٹ نم یقین چارے کہ دا ہخس لوظ اسرکہ دا ہرا کہ کھونٹ ئنا زیہا نقش ؤ نگار اسرکہ دا ہمو کتاب ٹی اسرکہ ولدا واپس کنے دوستاک پاریر کہ بھئی خضداران بس بھاز نہ تقریباً چھل چھل ؤ پنچ ہنداخس شاید میل مُر مرو اور کھولاچی ٹی کہ ارے اسہ جاگہ ئس ارے اور اوڑے بھی اسہ کھونڈس ارے اوڑے بھی گڑاس لکھوک اریر۔ اوجاگہ نا پن دھلونٹ اے۔ کھولاچی آن ولدانا مچہ مُستی ہمینگی اے۔ ای پٹسا ہرا ٹائما ہناٹ ہمو جاگہ نا ہراکہ بھلا بندغاک اسرکہ اوفتے تو کنا رابطہ اسکہ بھاز مہربانو بندغ ای اوفتے پاریٹ کنے دا جاگہ غا ہنوئی اے کنا گڑاس دوست بھی اسرکہ او بھی اوفتا تعلق داری اسکہ ہمیڑے۔ تو اوفتے تو ہرا ٹائما ہنان دا ہرا ٹائماکہ پٹاٹ خناٹ دا ہندا لکھوکا گڑاتے تو دا لکھوکا گڑاتا بھی ای بھاز پٹاٹ کہ آیا دا بھی ہرا کہ مُست ئنا لکھوکاکو ہموفتان بار خننگرہ یا خننگپسہ۔ تو ہراکہ دا اسکہ دا ہندن سلوک سلوک اسرکہ دہن کہ نن الف لکھنہ یا انگریزی ٹی Aلکھنہ تو اِرا دانہ ٹھنگی مریرہ تو دافتے ٹی ہندننگا گڑا زیادہ اسکہ اور ہراڑے کہ ای ساسول نا ہیتے کریٹ ڈھراکیل ٹی ہرا گڑاتے خناٹ کہ اوفتے ٹی مچہ نن داکہ صفر لکھرہ گڑد گڑدان گڑدوڑی زیادہ اسکہ۔ تو پاریر کہ ہراکہ اے ٹائما قدیم زمانہ نا ہیتے کیرہ کہ ہراکہ ہنوکا وختا بھاز مُر ئنا اینو آن تقریباً چھار پنچ سال پنچ چھارہزار پنچ ہزار شش ہزارسال مُست ئنا کہ ہیتے کیرہ تو او پارہ کہ ہراکہ قطب(voice)ہندوستان نا آخریکو ہمالیہ کنڈ اسکہ اونا کہ ارے ہندن کہ ٹنگی ٹنگی بُڑزا بُڑزا دُہنکہ الف اے اِرا ٹنگی او تہ اونا کہ ارے ہراکہ لکھانا وڑ اسکہ او ہمو وڑ اسکہ جبکہ دانگی ہراکہ دراوڑاک کہ رہینگرہ داڑے کہ ارے دا گڑد گڑد والا نشان اسکہ تو داسہ دا ہیتے کہ ایڑے ساسول ٹی کنے گڑد مِلا داڑے کنے گلونٹ ٹی ٹنگی والا تو دافتے پٹنگ اسل بھاز مشکل ئس اسکہ گڑا ای امر کریٹ کہ ہراکنا عزیزاک قریباک سنگتاک اسرکہ او کہ دا مُلک آن مُر ایلوف مُلکاتے ٹی رہینگاسر ترقیافتہ مُلکاتے ٹی اریر ای ہندا فوٹوتے ہموفتا راہی کریٹ کہ بھئی دا گڑاک ننے ننے داکان ملانو اور نم دافتتو کنا گڑاس دو سُبکی ئے کبو ہُبو کہ دا اور او دافتا ہراڑیکا کسس خنانے تا مالو انتئے دُنیا ٹی دانا زیہا پٹ ءَ پول بھاز مسُنے آخر دا منہ دے مُست کنے مصر آن کہ ارے کنا عزیز ئس کنے پارے کہ بھئی دا ہراکہ نی ننے فوٹوس راہی کریسس دا نیم پہ نیمہ کہ ارے داتو ملک ۔تو دا داکہ ارے پٹنگ نا ہمو کنا وڑ اسکہ ای نمے پاریٹ۔ اسہ پین نم چنکو ہیتس پاو کہ اسہ وارس ہیت مسک کہ بھئی لوظ چشمہ کہ ارے دا داچشمہ کہ ارے داننا لوظ ئس افک براہوئی نا ہیتس افک دا۔ تو ہراٹائماکہ نن ولدا نا کانہ دُوی تا قصہ غاتے خواننہ ہراکہ چاہوکا بندغاکو سگھڑنگا بندغاکو او پارہ کہ بھئی ہندن بندغاتا کہ خاہوت مریک اسل ہنداہی وڑ لوظاتا بھی خاہوت مریک۔ تو ہموفتا ہی ہنداہیت ئنا تہٹی ہرا ٹائما کہ ای ہندا ہرا کہ ہیت اسکہ چشمہ دادے دریٹ تخاٹ تو داڑان ہراکہ دافتا خاہوت پیشتما اسٹ چھاڑ ولدا چھیڑ ولدا چھُری ولدا چکُل ولددا چھٹو ولدا چلمچین ولدا چھول تو دا ہنداخس اسرکہ اگر پاو نمے بیستُ مُسٹ ہندنو کنے او لوظاک پٹار کشار تسُر تو گڑا ای پاریٹ ای پاو بھئی دا ہر کس کہ دا پارینے کہ دافتا اسہ خاہوت ئس مریک واقعی دافتا تینا خاہوتے ای پٹانٹ تینا نظرٹ خنانُٹ تینا خنتیٹ دافتے خنانٹ۔ اور ہنداہی گڑائے ہراٹائما کہ نن پٹنہ مالو ہیسنہ دہن کہ فرض کر لیو اے زاوہ اے یا چروی یا دہننگا گڑاک اریر دا کل بھا دا کل بھی ہندافتا اسہ حصہ ئس اریر۔ اور ہرا وختا ای نمے دا پاو کہ بندغ نا خیال ٹی دا ہیت ودی مریک کہ بھئی داڑان کنے پوسکنو گڑاس ملنگ کیک ای دادے پٹیو تو ای نمے دا گڑائے ہنداخس یقینٹ پاوہ کہ مُچا دنیاس نمے مونا بریک۔ داسہ خضدار نا اگر ہیتے کیو ایتون نما زیدی یا ہندا انت فیروز آباد ننے آن داخس مُر اف۔ دا اگر بھاز بھی خلین تہ تو دا نُہہ دہ ہنداخس کلو میٹر مرو داڑے ہراکہ گُنگَواتا مش اسکہ کنے دا پاریر کہ بھئی داڑے بھی اسہ بندغس کہ ارے کشوکے اور ای پٹسا یقین نم کرورے کہ ہمو علاقہ نا بندغاتا ای ہراٹائما ہرفیٹ تو ہمو علاقہ نا بندغاتا بھاز مچٹے دا گڑانا خبر اسکہ کہ داڑے دہنو گڑاس ارے۔ ای ہراٹائما ہناٹ کہ دانا ای ہلیو فوٹوئے تینا موبائیل ٹی ہلکُٹ تہ ہرا ٹائما کتابس لکھاٹ تو دا کتاب کنا گڑاس ایرانی دوست ارہر اوفتا داد ہنا سر مس اوفتے دا کتاب تو فوٹو او پاریر بھئی دا امر مننگ کیک دا تو ساسانی کلچرے اور ساسانی کلچر دا ودی مسُنے دا بھلن مسُنے دا پیر مسُنے اور دا آخر ٹی کہسکُنے دا تو ایران ٹی مسُنے دا نمے اسکا امر سر مس دا تو اِرا ہزار سال مُتکنو ہیت سے ۔دا فوٹو پین جاگہ سے نا مرو دا ہیت کوئٹہ ناس اسکہ ای پاریٹ داسہ دہنو ہیتس افک ہمو ہمو وخت اسکہ کہ کنا جند ہموڑے کوئٹہ ٹی ساڑی اسٹکہ کنا ڈیوٹی اس ای ہمیکا واپس بسُٹ داکا ہناٹ ولدانا دانا فوٹوئے ہلکُٹ ہاں اسہ ہیتس او کنے پین بھی پاریر پاریر اگر داڑے دا فوٹو ارے تو اسہ چُھنکو فوٹو ئس دامون ایمون دا پین بھی دانا ضرور مرو۔ تو ای اِرا تینا سنگت داکا ہرفیٹ ہنان پٹان پٹان آخر ہمو اِرٹمیکوئے بھی نن خنان ہلکُن درین تہ تو یقین چارے او ہنداخس خوش مسر کہ بھئی دا ہمے زمانہ دا داڑیکا بریک دا چُھنکو ہرادے کہ نن تجسس پان (Curiosity) پان تہ کہ ننا دا ذہن ٹی خیال ٹی دا ودی مرے ہیت کہ بھئی دا گڑا انتئے دہن اے اور دا کہ ننے انتس پین ملنگ کیک دا کل ہندانا ثمر اسرکہ۔ ولدا ای نمے پاو کہ اگر نن خضدارا مچہ بُڑزائی کانہ چُکو نا رہا دامون کہ ارے جھاڑاگھرے۔ جھاڑاگھر ہنداخسو مشہورو جاگہ سے کہ اینو دا شار ئنا تہٹی بسنے ۔دا شار نا تہٹی بسنے اگر نن دادے پٹین ہُرن دانا ہنداخس دا نن پارہ راک ان گریونگس کہ مش تا دا خلیرہ ٹھپ کیرہ دافتے ٹی گڑاس لکھرہ یا گڑاس تا فوٹو ئس کشرہ ۔تو دافتا ہراکہ چاہوکا بندغاکو او پارہ کہ ہراکہ دا خل ئنا یا مش ئنا دانا ہراکہ زی ئنا رنگ اے دا سالا یعنی ہزارا سال چلیک۔ داد پِر بھی مریک دادے دے بھی لگیک دادا ہراکہ گوریچاک بھی چلیرہ دانا رغے ہراکہ زہ ئنا تہ رنگ اے دانا رنگے دیرہ اور دانا ہراکہ اصلی آ کہ رنگ مریک اونا تہٹی مریک۔ ہراٹائما کہ نی دادا گڑاس کشسہ چُنکوس تہ پرغسہ تو نی خنوس تہ کہ دانا تہہ کہ ارے او چمکائنگک اور زی تہ کہ ارے مچہ ڈڈ ڈڈ نے خننگک۔ اور دا ہرا وختا کہ خلیرہ دادے پرغرہ گڑاس کشرہ ایہاتہ تو دا ولدا واپس ہمو تینا رنگے ہلنگ ٹی ہزارا سال خلیک گڑا چاہوکاک دا ہندا ہی رنگا ہُررہ پٹیرہ کہ دا مہالو دہن اسکہ مُست ئنا تہ رنگ داسہ نا رنگ تہ دہنے اگر اخس دا اسٹ ایلو تو اوار خننگرہ ہموخس مُتکنو اور ہخس کہ پوسکن دا مُتکن خننگک ہموخس دانا پوسکنی نا کچ مریک۔ ولدا واپس ای نمے پاو کہ اسہ کتابس ارے تاریخ پاکستان قدیم دور یحییٰ امجد نا کتابے۔ یحییٰ امجد دا کتابے لکھانے او ننا علاقہ ٹی اسہ گڑاس مریک برکتو انگریزی ٹی پارہ تہ (English)دا برکتو نا او داٹی فوٹو ئے تخاسس اور او پاریسس کہ بھئی دا ہراکہ بھلا دریابے دانا ہمونا گڑاسے ہرا ٹائما بھی دا مش ئس یا مش ئنا اسہ کھپ ئس دا دریاب نا تہٹی اسکہ تو دا گڑا ہندا مَش آ لچوک اسکہ اور تینا کہ ارے ہنتس کہ خوراک کُنگکہ او ہنداکا کُنگکہ۔ لیکن ولدا وخت تون اوار اوار دیر پدی ہنا دیر کہ پدی ہنا دا لچوک اسکہ دا اِننگ کتو۔ دا پنچ کروڑ سال مُتکنو اسہ ہیت سے۔ داسہ دا اسہ برکتو نا باروٹ اگر اسہ بندغس زرس کائک کُڑمبی ٹی سوچ کیک تو او پنچ کروڑ سال ولدا پدی کائک کہ پنچ کروڑ سال مُست ئنا زمانہ اودے بریک۔ اور دا برکتو ئے نن ای ہُراٹ بھاز کہ دا برکتو ئے ہراڑے خنانُٹ ہراڑے خنانُٹ پدا کنا یاد ٹی بس دا تو ہمو گڑائے کہ ہرا ٹائما کہ نن ننا خولم تیار مسکہ زاغ تہ تیار مسکہ دادے دریسہ زاغ ٹی شاخارہ۔ ہراٹائما کہ نُت کریرہ تنگے تورہ ہیسُرہ داگڑائے ہموٹی شاغرہ۔ پائے پائے دا داڑان برکت کیک۔ دا مُست ئنا غریباتا انت اسکہ ولدا دادے ہراٹائما پٹاٹ ننا مش تے ٹی تو کنے کنا سنگتاک پاریر کہ بھاز نی مُر ہنپہ داکا باغبانہ نا مون ٹی کھپرے کھپرا ہنان نم یقین کرورے کہ مش تا اینو اسکا بھی اریر کیئی تے نن خُتان پرغان دا مش تا تہٹی مَش تے ٹی اوار خُلوک اسرکہ۔ دافتے نن ہراٹائما کہ اوکا خلکُن کشان گڑا بیرہ ننے دا ملتوس بلکہ داہنو کیئی ہندنو سادارتا ننا اے خول ملا کہ ہرا داسا ہنانو خل جوڑ مسنو۔ اور دا کل ہنتس اسکہ اسہ بندغس کنے پارے۔ ولدا واپس نمے اسہ ہنداہی باروٹ پاو نمے کہ اگر نم وختس وڈھ آ کارے مُستی ڈرھاکاو اے ڈرھاکالوا واپس دے کیہلینگااسہ جاگہس ارے اودے پارہ ہُر کڑسان پارہ تہ ہُر پارہ تہ اوڑے بھی اسہ جاگہس ہندنو اریر کہ کنا جند مُسہ گونڑی ہموکا ہندا فصلاتا مُچ کرینٹ کہ ہرا دیر والکو اور اینو اسکا بھی دا کنتو تخوکو ہرکس بریک ہُرک تہ اور حیران مریک۔ اور دافتے کلے ای پٹانٹ تخانٹ دا خاطرا کہ دا اسہ تاریخس بیان کیرہ دا پورا ہخس کہ دا دا دھرتی ارے دا اخس مُتکنے اخس دِیر ٹی مسُنے اٹ وختان دا دِیر ٹی مسُنے اوکا پیشتمانے اگر جاگہ سے آ دیر ئنا چولہ غاک دانا مَش ئے کُنگنو دانا مش ئے درینو بھاز کمزور کرینونزور کرینو تو اونا دا بھی نشانیک اریر مَش ئس بُڑزے دا بھی اریر مَش ئٹی اگر دا گڑاک اریر تو داڑان دا ہیت بھی دا ننے ہندا صرف ہندا دا تجسس وجہ غا دا خالی سوچنگ نا وجہ غا کہ بھئی دا برکتو ہراکا بس امر بس دانا تنگ ٹی امر پنا پیہا ننا زاو ٹی امر پیہا ۔تو داسہ اگر دِیر ٹی بسنے تو ظاہرے دِیر ایکا داڑیکا تو بتنے لیکن دادے کہ اینو نن اینو نا ہیتے کینہ اگر نن پنچ کروڑ سال مُست یحییٰ امجد نا کتابے پٹین ہُرن تو او ننے پائک او بھی او بھی سائنس سائنس سائنسی طریقہ ٹی ثابت کرینے کہ پنچ کروڑ سال مُست کہ دا مسنو اور ننا سر زمین اینو بھی دا ہیت ئنا دا شاہدی ئے تیک کہ واقعی دا ہیت ہندن مسُنے اور دا ہموڑے مسُنے۔